Alo primeru ai que encrará-las bien en augua fría pa espurechá-las. Endispués, en un perol, ai que añidil una taça de lentejas con tres taças d' augua i una poca de sal. Ai que aballá-la, aluegu abaxa la lumbri i dexa hervel a poca lumbri por 20-30 menutus. Endispués se le puei echal cebolla, aju, cenorias i especiis a comeniencia mentris se cozinan pa da-lis más gustu. Pos velaí!